Fan̈anovako salady mahafa-po ndraiky mahavoky ze isalady io ze tsy atô areriky fa aharaka raha maromaro karà ataon’ny asian̈a legioma maromaro. Aviô aminjay asian̈a moritadely hely asian̈a ino koa zen̈y asian̈a lasosy vinegirety baika zen̈y izy tsy araiky matsiko be in̈y fa baika izy mba vondrabondraka.